I pesci communican tra de loiatri con di scistemi vixivi, quindi fan di movimenti che peuna ëse visti da-i atri pesci, anche lö communican con un scistema chimico, pratticamente con l'emiscion di feromoin e dapeu çerti pesci anche co-i soin perché fan di versci e di soin che son indirissæ à-i atri pesci.